पहुँचने के लिए मार्ग प्रदान करना है। जब हम एक मंजिल से दूसरे मंजिल तक ऊँचाई तक जाना होता है। तो चिड़िया हमारे लिए एक स्वच्छ दो स्थिर मार्क का काम करता है। हमारे लिए एक मार्क का काम करता है। यह विभिन्न स्थान पर बनाए जाते हैं। जय विद्यालय वापस भावना मंदिर और ऊँची इमारतों में केवल हमारी यात्रा को शुभम बनाते हैं। बल्कि यह हमें नीचे जाने में दृष्टिकोण से एक भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ उपयोगकर्ता को सुरक्षित तरीके से ऊपर या नीचे। इसके अलावा स्टेडियम में शारीरिक व्यायाम कभी एक अवसर प्रदान करता है। चुनने का शरीर मांसपेशियाँ एक निर्माण का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य किसी।